والله لو علي افظل أتقدم مئتين سنة قدام، ودي أشوف وايش وصلت له التقنية، والعالم كيف صار متقدم وناجح أو ايش صار بالظبط؟ <hesitation> أما إذا رجعت مئتين سنة ورا الحياة كانت صعبة لا كهرباء ولا سيارات كل شي يعتمد على الجهد اليدوي. بس برظو الواحد ممكن يتعلم من الماظي أشياء كثيرة. بس المستقبل يحمسني أكثر.